Injo biasa buah-buahanga injo nu susayya di uppa injo, <hesitation> anu <hesitation> lara, ka <hesitation> pahojangna pole susah, nu lampaki sulukki ri anua ri erea, nampa diuppa injo, <hesitation> injo pole sayuranga anu malling ambua injo sitaunga injo <hesitation> tomat, <hesitation> injo tomat pole injo malling kalea injo mbuah injo, nampa punna la dianui punna di tanangi <hesitation> haruspa di anu haji-haji, kah punna anre itu tala lambua todo i, haruspa injo dirawat haji-haji injo na supaya a ballo toi batena mbuah, haruspa di nanro ri tempat dinginga injo anua <hesitation> anu tomat a supaya ballo todo i, <hesitation> anu pole <hesitation> singkong <hesitation> injo sa <hesitation> malling todo injo ambua injo, <hesitation> nampa punna mbuai ta sikali sitaung, ta sikali sianu do <hesitation> di panen <hesitation> rie todo pole anu, <hesitation> jengkol, <hesitation> injo jengkol a todo injo, tala kusse injo tere kamma kama injo punna dianui injo kah <hesitation> anunna <hesitation> sukkara <hesitation> pa lamonganna, <hesitation> anu <hesitation> apa <hesitation> haruspa injo di tempat anua todo injo di <hesitation> tempat-tempat nu <hesitation> anua nu balloa, haruspa todo pole di anui, di rawat i <hesitation> di pakahaji-hajiki disarei anuka mange punna la nilamungi <hesitation> tai-tai anu bembe ka.